Laha zaho aloha ro hisafily hoe aia ny sakafo dingaiko hoe atoandro sa maraindray sa hariva? Gnahy aloha hariva satria amin’iny aho tsy hiasa fa hatory. Donc tsy <hesitation> tsisy olana amiko loha na tsy mihina hariva aho.